Nne ite otugakakokuo, itemino on-otukogigui egu, iko itaminio on-otukogiguine tei paigi ulaakale kenkerugugu egu nne paigomala bubu meri egu iko itamino kusiarapogino egu on-otugakako. Apomino nnego toi tapumom egere e nkoma bubu otugarei iko otugarei teiko momoge iagere tuare nomogenke, egu ekenua pumno nomoge nne ekenuapunno ikoi toi otugoinai. Sinto mommorukosi iko nkomma bubugai ama ioiolopogim. Egu ako otugarei arumuoipigino. Apomino e amo te nomoge nke tuare nne maire legu te otugoimamoi e. Egu nagainogo m-nne etano temmo maile lei nkomma tuare omitaro pei nne etano loi nomoge otugoi mum oi elake imoto apagasi toi otukogigu, tege paigomma mama gai nomogego satori etoipanno apam lai amo nomogego lai ama kuanaigai tumtumgu laigommai tetei otugoinumno. Le ken rugogigu eiko laigomma tetei le kusiaramuno egu, molunno otugoinumno ogulo mou kai. Nomge taa story sinto apagasi iko mm onkagu lugetalo egu apa oo. Ee itamino tegu kuanai unurugu sinto, aikou um <noise> pelogino ege aikou mugouge munno sinto unuruguo egu ikogo itamino nomoge egu toi ake story sinto mm nne puagognu egu toi lugetalo apai ee tegu <hesitation> iko tapinolo iko tapinilo ege aikouge ligolo um pelogino ee aikou mugou buka togaguolo munno nunuguologe tegu eiogo ligonma tetei re ama tapuu ekenua gere tapumuno iko itamino iko paiganma tuare nomogenge ama ekenua teumoi <noise> apo toi mau mani togapai apaine ree tegu touno lopa mamai oi kerugoimuno ree tegu eicogo ilonma pupu tapualo tege otugareieree. <hesitation> Tgu nne tei loi market eroguala egu ropa nkonma ogo market petomio mino aga petega ee nkonma ite amo ama kenkerugu eikolo aike, ia store onotuguine aike ama ekenua, aike ekenua onotugui petegua one ogo nno karamige nno tapumolo mougai nomgeogo taa nkonma story tegee <noise> paigurumi mikinopangu apa oo maigim. Ligoma tete iko tanore mau mani tapumunno mm tapuu ama ekenua apaguro egu silogere maire regho ogo amo toi. Taa tatapuu ama ekenua apagai tee nko paigurumi toi apai iko man iko tano ree mau mani tapumun nale mau mani otuotugoimunguo aike pake usipasi, tamu ogo arugomo onopoguo. Eko paigonma aike paro kilogasi upakoipogimo manmeragu oipogiguo egu asiparei ogo nne nko atupiguo. Touno iko nko paigurumi nne tei nogu paigoma paigu nkunkuma kuo. <noise> Etanogo taa simto nunumo egu ege loi egu igumamo egu amagui too oilo ee itemino omotugem, egu apogino omo iko itemino mau paigoma <noise> paigoma <hesitation> tuasi isikupa teumoi nne mau mairee rei. Nege oilo ntoulopogipio iko kamo taa nkonma meragu anapago mm, nagai noo ogo kuguiere mm taa mau onoguinee kuguie ogo taa love teuteugu ee itamino onotugum <noise> mm itamino touno ioiouiopogim nege touno otukogigui. Taa nkonma meragu tentemugu nke ogo iko itamino simto mani tontogogi onotugokui apo pumoito ogo pogu tee mau mani tontoguregui apasi ei ligonma <hesitation> maniauaga ama ekenua gere ree tapumum. Ia ite kuanai egu ee nko pogonma uaga apagare ioge teiko ama kerugasi apo mau mani tontoguregu apogui amo egu ogo. Poku tai toi taa mani tokoto ama ekenua lonlogu. Nne ia uaga nno karamiga mamakosigu apo <noise> aike sinto nkonkosi kankagamologui apogui tee omoto puagomolo taa nogoo. Omo toi iko aike itamino onotugagomoi egu toi apai ahh ei amo tei liga tetei ree simto otugoimu naraa taa regea meragu okino egu apo teko aike simto sikuogo eketoimamoi. Mm <noise> aike pake turuge toi iko apakagai tepomo egu apokui nne aike nkoraitoo apo aike touno otugokimoi murugere. Toutou temui, murugere tai ee itamino noge tuaree nne otugoimama moitmorugosi toi othgokim nege ogo, nomogeogo tege paurumini toi egu apam lai mau higonma tetei simto otugoinungu ree tapumano. Otugoi namgu ree ogo rakilasign nunuguo. Teuu ligonma uaka ama kerugasi kuga nunguu eiko ei ia nomogua ia uaka iko mamakuguo taa tapu apaguku <noise> mm egu apo ite aike pogonma tuaree mm nomoge ama ekenua teumoi simto monmorugokim rege toutou lopa kilogogim nne Tee mau lopa toi aguina ikamoo tegu ligonma ite monmorugoginogu ia ogo ligoma tetei toi otugokim toutou kilogokino, apokimpugue lagu toi otugui. Omo eiko pugu amo tei kuanaino tee ugga opoge tuntun apogigu apakio touno ntontouguo <noise> eiko tei taa tapuu anapagumo sinto tuntuguo <noise> eiko tee tapu anapagumo sinto piroo taa gere lolii nke munare piroo. Piroo egu lolii paro tee pogonma uaka porugulo, egu ite ogo teulo. Tee maginasi apagu rege toi nagai taa, toi nkogino apogim ei kengerugu, nai nagai egu rege tapuaregeree rege tetei oi too nannaai ree otoi oi tapumaregu apo ia lionma family mani rei. Mau mani apo nne ogo <noise> lopa tee patagasi sinto kaimon apo tee aike uaga ama ekenua nne ee mogere into nunumo numatugai nunumo amo ree tanko loulopaitu toi nunum ligonmankoo family tege kugee taa loilopaitu uaga omotoi nke apagologu sinto rego tege nno garamige rego toi tapumoi ree papa, mama oi apagim iam taa moginasi ligonma ite apaguine ree ogo tata ree ogo toi kuu tumoin apo ree ogo kuge nunu ree ogo touno toi lopa kesigirei noinee, noinee otuotugokim apogim ahh ako amo tege apaapaguu ako aike logonmai ite apaguine ako amo taa blessing apo aike kugui kilai uasi. Kuguie loo family oruine egu lege touno kirogare inke. ako aike sinto urorukugu lopa toi ogii ako kuguie aike melagu legere uotopui famili oku uo topui. Ugoma lee ani, lee apo kusia ramunno uotopuine. egu lege toi mani otugogim aike pake mokinasi nomoto uguogo toi kuge tata pu apokogim touno toi apogim aa ia aike ianke logoraito. tee sinto monmo rukogim aaposi aike ia iouropaitu ama eenua taa melagu iouropaitu aike kuguigirai uasi. Loo iouropaitu tounoke temterugu aike melagu logomma uu famili kuge tounoke aurorukumoi. Oo mne tee sinto monmorukosi egu aposi maigin aike tee usipasi kusui mon morukei ragu, tanko kugui connect enisi ragu toi aike melagu kuguie ikogo famili kuu uotopusi nee aike famili touno uotopumoi loo loi touno taa tai topasi kusui nko tounoke temteku. Mmo loo loi apokuguiere ama arom tuntumara mau kuguie loo tee aike iorumoi toi uotopoinui mau kuguie loo tee aike iorumoi toi uotopoinui uotopoinugu egu lo tata manitokasi toi tuitui muu turugere touno mokinasinko toituitui. Mokisi okugego maigou toi tei mani tokasi toi tuitui apo lo loi kugui taitai topeina. Ako aike sintoinke aposi ama melagu lego loikene tee turugeitu apo tee kuguinke loikene egu lopa ligoraito moriro minmingui. Ligoraito moriro minmo aapogigui prasing tounoke nko nkogi. Mmo iko maumani isigu akoi kugui touno mau tasi no moto uotopakoinugui aike tou kua go amo loo loi amo lopa ia logomma melagu tenko taitopai tu tenterui. loi toutou kirogo gesi nee. Aike morogito ogo tee touno melagu aike go toi oitogemino tenko logomma raini toi ogii or ia loi tegu aike tagere sot ee ru aike go toi opogesi. Ako aike melagu taa touno apo.